Bos x̱iꞌk nak bela guꞌnndodama lën yu nap mbal xkëꞌ manu gixtuꞌ chen xgu mtsiꞌgi gixtuꞌ o tigolba mbal yuma ndzeꞌb gowyë manu niyma o ñama ba gowyë man y giendc̲h̲e rmed lo manu y nana o be lëxe bela inaꞌsdama manu giët man y sdzëma gic̲h̲o gic̲h̲o xiuma axta nike sdzalc̲h̲e rmed xirmed man or lëꞌ man c̲h̲owyë lëdma sinda tiene que igaꞌ manu gët man dzeknana be lëꞌma tsakama lo doktor o wanxe doktorga ineꞌdz rmed giama par gak wen par ic̲h̲aꞌ benen chen manu par gëdtama.